כ'קען נישט פרובירן צו טראכטן אפילו אזוי, צו ווערן א הינט. אבער וויאזוי וואלט איך געזאגט? איך וואלט געלאפן צו מענטשן זיי געבילט, געוויזן, געטראגן צו א אנדערע מענטש. כ'וואלט כ'ווייס נישט וואס געטון. ס'א שווערע פראגע.